मेप लिया आमे ऐजा पता करना कि आमे जानो कोके अ तेथोक के बाद हमें लोकेशन पता चे ही आने थे थोक के बाद मैप आमुक से जे बाट देखा ओ मैप का आमुख ऐजा फायदा की जे आमुक बाट टीका पता ना आती तब भी हमे थेईके‌ दो‌ पोचाऐ।